פאצצהירה ואחד אלנהאר בדה לועבה דיאל טפל צעיר קאייטכלאם בסוט נאעם ועג’יב. לאול תפהאג’ בזאף ומאערף שנו ידיר. הלועבה קאלת לו מא תחקף אני כאן באש נאוון’ק ונעתי’ק נצאע בחאש תכון סאעיד. בדה כאיתחכילו קיסאס עלא אלמגע’מראת ואלאמאקין אלי ימקין יזור להא פלחטר דיאלו ועלא אלצדאקה ואלש’ג’אעה. מעאל אלוקת אלולד קאיתעלם בזאף מלי הלועבה.